مرا كي شوفت طفل صغير يعطي وردا لأمه في الشارع, بدون حتى مناسبا, كانت فرحتها كبيرا برشا, اللحظا هذي كانت مليانا بالبراءة والحب, وإحساس صحيح وحقيقي, حسيت انه الأشيااء البسيطة تنجب تبدل برشاا حاجات, وتجيب السعادا, وتخلق لحظات من طيبة الناس, وزيد خاصةً إذا تكون مع أمك, إحساس ولا أروع.